Xashoratlar <hesitation> tovushlar tana harakatlari orqali <hesitation> aloqa qilishi mumkin. Bularga <hesitation> oziq ovqat manbalarini topishda kerak bo‘lishi mumkin xavflarni aniqlashda.